No sis pidänüq kibõhõhe mängmä läbi võimaligult pall'o malõpartiisit ja <hesitation> ja sis pruuvma esiq võimaligult kõvvo vastatsidõga mängiq, nii Eestist ku egält puult muialt maailmast. Jas sis pidänüq lõpus ka puutriga võistlõma, nii pall'o, ku saa. Ja vet sis om viie aastaga peräst nätäq, kas tulõ tuu kõgõ parõmb meistritiitli.